Raha jiàby hita amy biskilety àby io, misy lasely, laroa, misy fivoizan̈a izy, klakisiôny, ren̈y zen̈y miasa jiàby mba hafahan̈y biskilety io mandeha karàha klakisiôny ôhatra kô fa misy olo mandalo tsy maintsy tahorin̈y hely amin̈'iny, lasely fipetrahan̈a, <noise> laroa fandian̈any.